﻿Waaƙumbi ƙam shi minu minijim, a walam kiji mai an i nyangshaari mina <hesitation> ko laau <noise> ta iya aɗɗaani nciiro ja nwattu shaɗu foƙni nshubi ta manni we, ke maa liƙo weeƙo shin wala shaɗu foƙni nshubun ta yee, ƙemaa penjoƙo ƙuuri nwattu shaɗi nlukɗeyee nong caƙƙa. Kam bilang ii <hesitation> akooɓe, akooɓe mina, caƙƙai pang kijimoi pang an cu jai. Foƙƙi a walam, maa shi liiƙo aam, nshaɗu foƙni nshubun tei aam ƙuma ta shobaani ƙe maa sheeƙo ƙa wa shikki lokaci shi shoƙƙon foƙni teem, lokoci shi shokkon fokni teem kushira shi shokkon foƙni teem' ƙe ma wa shikkiim nɗeero piɗa ti fudi shi ƙan ƙe. We shin pelewuo ta shikki wemmo ɗoi, mommo we shii pipeero <hesitation> aƙumpiɗi ƙa shinu eleƙuni a wala nong shinum. Shinu ndang wattu ƙapiɗa daƙam eleƙu we shira aiyaani a we shin wallinam.